نعم بالطبع إذا صديق لي يبي يكون أكثر ترتيبا في بيتو بالطبع بالنسبة لي أهم نصيحه ودي أقدمها له هي: انو يجعلها عادة يوميه يوميا يبدأ يرتب البيت يرتب أكتر الأماكن ال هوا بيزورها أو بيستخدمها زي غرفت الحمام غرفة الجلوس ي-يبدأ انو هوا يجعل من هذا الأسلوب عادة ، و مع الوقت رح يتعود.